نوع الموسيقى المفضل عندي الي دايما احب اسمعه اهو اللاتين بوب لانه الأغاني اللاتينية او الي يعني تكون باللغة الاسبانية ومن صنف ال- تصنيف البوب يعني اهي تكون اكثر يعني أغاني اسمتع فيها وتكون يعني فيها يعني حق كل تناسب كل المزاجات في حق الحزن او الفرح وجذي